الحقيقه ان أيوة، حصل معايا كذا مرة. ساعات بحس إني مش عاوزة أتكلم مع حد أو مش جاهزة للمحادثة، فبتظاهر إني مش شايفه أو مش ملاحظه، بعمل كدا ليه ده عشان احيانا بيكون لراحتي النفسيه، اوقات بيكون عندي يوم مرهق ومحتاج شوية هدوء، واحيانا لتجنب المواقف المحرجه لو في موقف محرج او محادثه مش عايزه ادخل فيها دي بتكون طريقه لتفادي المواقف اللي مش مرتاحه ليها